Kabiriŋ be nuŋ, nfondinkee maa, saayiŋ nsiiyaata nkeebaayaata le domondiŋ, bari nfondinkeemaa. i ka a fo nňe le boyi jini. Te la pantaloŋolu bee mu jinoolu le ti. jiŋ seeree doroŋ. niŋ nŋa a duŋ. niŋ nmaŋ nbaraayee. nbuka funti. Nmaŋ sosiiri ferimee duŋ, nbuka funti. fo niw taata daa woo daa. niŋ i ye ňiniŋ, wolu ka a fo i ye, i ka a fo te ye tooňaa tooňaa i ka ňiŋ muŋ duŋ. a ka i muta baake le; se taa diiri i la forimoo le ňiiňaayaata i la forimoo le beteyaata. Jini seeree, sosiiri ferimee. nŋa nbarayee. Ndunta daa woodaa kafoo kono. hani moolu ye nje kabiriŋ ntaata fo dindiŋolu menta. wo jini seereeriŋolu. saayiŋ nfanaŋ tanbita wo la le, ndiŋolu le si wo kenoo, saayiŋ nfanaŋ te ňiŋ, hani nka pantaloŋolu duŋ. a muka seeree. a ka kaaxaŋ nna le. jamaa jamaa. sabadooroo loŋ, ňiŋ nbasewolu. siritu waatoo miŋ nbe dookuo la. nbe, nbe beteyaariŋ. nbaseŋo, nka baseŋolu le duŋ nuŋ. daaminaa. walla garaŋ nbuuboo, garaŋ nbuuboo. nbi taa daa woo daa. nna musoo ka a fo nňe a. i te i ka ňiŋ feŋolu minnu duŋ, ňiŋ pantaloŋ, ňiŋ tisetoo, ňiŋ ne faŋo ye i muta, yere olofoo, wo le ye i muta i ka minnu duŋ folonto. I maŋ a je wo le ye a tinna niŋ nbe, kafoo bayindi la daamiŋ, niŋ nbi taa la jee. Ňiw nbasiŋolu. walla ňiŋ, fenkoo, ňiŋ, a. a fo mayiluusoo loŋ niŋ fenkoo jamaa jamaa nka wolu le duŋ baake niŋ i be bo la suo kono niŋ nbi taa wolu to. Niŋ a maŋ ke wo ti daali. jini ňiŋ seeree saayiŋ nŋa a bula le; nfaŋo ka a, nfaŋo ye a loŋ, nfaŋo bala ko ňiŋ, a ka nmuta le, kaatu niŋ nŋa a duŋ. moolu ka njiibee ňaamiŋ. aniŋ i bota daamiŋ. moolu ka i kontoŋ ka i, ka naki nbala, ka, i ka nfenke ňaamiŋ. i ka nmaamanndi ňaamiŋ. miŋ ye a loŋ ko daali, niŋ i ye a tara nuŋ, a buka nmuta nuŋ, walla tonbi doolu be a fo la nňe nuŋ. i ka ňiŋ duŋ, a buka. i maŋ i, a maŋ ke i la duŋ feŋo ti, i ye a loŋ jamaa doolu ka, i niŋ miŋ maŋ dali wo lu te a fo le, bari i niŋ minnu dalita a ka fo i ye le he, tooňaa tooňaa, i la ňiŋ de, ňiŋ ka i muta baake le, nniŋ saawoo lo loŋ, i ka ňiŋ danmaa duŋ doroŋ. Wo, ndalita wo le la. Moolu ke, moolu ka i jiicee doroŋ. I maŋ a jee moo fanaŋ ka duwaa le i ye paree, i taata i jiibee daa woo daa moolu ka i jiibee, haa. Wo le ka nduŋ saayiŋ ňiŋ dondika baa doŋo la, niŋ nbe bo la kafoo kono, moolu be siiyaariŋ daamiŋ na.